ནག་དེ་མང་ཁང་ནང་ལོ་གུ་གུ་བར་དགོ་། ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་ནག་ལོ་སོེ་ཀེ་ནག་ལ་ཧ་པོ་པོ་ཀེ་རྩང་ལེ་ནག་ལྟོ་ར་ར་ཟིན་ལོ་དུང་མང་ཁང་སོ་ཏན་བར་གོ་གོ་ཤེས་ཨིན། སྲས་མང་ཁང་ནང་ལོ་ནག་ལོ་ཐང་མང་ཁང་གུ་རེ་མེ་ཆ་དགོ། དལེ་མང་ཁང་ནང་ལོ་ནག་ལོ། གང་ཐ་ངལྡན་ཆེ་ཡང་ན་ཆེ་ཐང་ཕེ་དཀོག་དུ་བར་དགོ་སྒང་།